Oime añetete kua oso panda jei supeva jaeko oiko chinape kuareta jaeko ma jou jaeko kua mbambu jeiva, jokua jae tembiu ikavigue supeguara reta ma joukatu reta jare jokua jae ipuere vaera ndipo ma ome mirata supe, ipuere vaera ma omoingove katu jaeramovi täta omomora kua jou kua ivira jou kua